من وجهة نظرى الحكومات لازم توازن بين النمو الإقتصادي والحفاظ على البيئة، النمو الإقتصادي مهم لتوفير فرصة العمل وتحسين مستوى الحياة، <hesitation> لكن إذا ع-ما حافظنا على البيئة بنواجه مشاكل كبيرة في المستقبل مثل التغير المناخي وتلوث الماء والإستدامة هى الحل، يعنى لازم نفكر في المشاريع وتنمية الإقتصاد ما تضر البيئة.